Ata ana ma gi dugu ana bes gi asuma

Teriga te kubu wasakan fi ummah gafuta lufura min zaman de ina teina gaafutaa lufura fi lufura jede gi afuta gi nadi tindil bakan ta kubu wasakan, tindil ta wasakan na ya gu kubu Fogo na eeh wasakan asan ke setetu mafi. Fii wasakan baga asede yeminde ja ta Nailon wede yaa kan kubu bakan wai maa u kan ja Milan gaaragu ma nari tegain Kalam de gi ja seme.

Rabbana ya aruf kalam al gi kun gidam

Sokol al ana alim taalim fi sokolede kalam rutan Nubi kan gi rua woduru ya sokol al ne ligo fi taalim te sokolede, asede ne gi rua gidam

Mashakil te kila youm gi ja fi be kan mashakil te kila youm gi ja fi be kan maf shoghol ab ta gi soo, mafi kidima ab ta gi soo adil, gi jede aju keta ligo kazi ab ta gi soo fi kila youm ab gi weza abus mashakil ab ta gi ligo kila youm, mashakil te gi ligo shoghol ab ta gi soo, aju kena ligo shoghol kila youm je abus ina min mashakil

Bada ana gum min num, ana gi adaku sunun tai, ana gi amsuku wudhu dukur ana gurua seli

Kun bila kidima, athar to gi jibu ,ikhtilaf milani fi jua ummah ,iktilaf fi, fi fi fi fi fi kariya wu muku gi fadulu wara.

Anas kan agara ligo mon kubari mara ketir mon gi endi niya ta faham Kalam al mon fogo kutu baden ja faham je gal agara ma fi sakar gi waja ,uwo ja faham ma bidi zaidi uwo kutu kalama kul al uwo agara de fi amal, uwo saadu mujtama min kun kesim

Furusa ma yal banana ma yal welee gi wedi kede umon gi ligo taalin, lakin Karni al Ina fogo de yala maa gi asuma Kalam, Lakin madaris gi wedi na yala nizam kede umon wede alimu badum kede umon faham sunu ya batal sunu ya kweis, lakin wele ma gi asuma ma bana.

Akili al gi zidu saha ma awunu zidu saha ta weledu ta ragi, ne gi akul simsim, na gi akul simsim wedede ah ah ma agilibu wedede tain, simsim eeeh, ma akul bun, bun gi agilibu gi akulu, eh swaha ta weledu ta ragi gi kun gowu mara wai, de ya al ta eh namna ta akil al na gi akul akul, ai ke, simisim, eehh fulu wedede, yala na ja ruwa fi bele taan naa ,ah tahania gi awunu sei sei de, gi jib saha te weledu gi kun adil mara wai.

Logo kubaniya jedidi kwesi, wu hafidh al gedim

Asurub moyo wasakan gi sabab ayan te cholera Kalam cholera de ayan al gi doru fi moyo, moyo kan wasakan ma rakab moyo ,ya gi jib ayan de, ya ina kede gi rakab, Kalam ina ke gi rakab moyo, ne asurub moyo al nedifu al waskan al ma fi fogo de, wasakan al jambu be gi jib ayan te cholera

Taalim saadu ana saa wedede fi gai fi, fi umma ma akwana ,ah ana gai ma akwana an ayin gai ta akwana kwesi kan tokum lim badu takum, tom gi aruf kalama milan ke tokum gi soo, gai ma akwana seme kan te gi gai momon, te gi aruf gal an bi gai seme fi dunia wedede kan ana gi gai me akwana kwesi, ah gi awun ana doru doru bakan al ana gi doru doru fogo fi, fi, fi bele bara bara ,gi awun ana gai te akwana an gi gai ma ,ma akwana ,de ya taalim wai ab ana ligo fi umma, ab alim ana gai ta akwana

Barnamij ta taalim fogo Mafi Kalama al te be, kalama wadin fogo ma

Kalam ta garaya gi awun ma adul umma

Ah gi awun fi hal ab mariya gi, raba mo tijara to al kan kala uwo abidu ligo kan bi aju kede uwo zidu fogo guwa, kan zidu no kaman sia to naade kan uwo gi wedi ma gi tegil no ila gi saadu raba tijara to

Sokol al bi abus bauda min adi azol kan uwo gi num ya kun fi logo ajol gi num fi nemsiya ama simsiya ama net mosquito net ya bi hafiz ita kalam ke booda ma adi ita, booda ayan gi jib ayan te malaria ma kwesi

Cholera, moyo al waskan mara ketir gi endi fogo jarasin, au kede ina kelem germs al barau barau al gi sababu ayan wede, fi, shikil al gwam zaidi ligo uwo gi setetu fi shikil al ta gwam

Kariya tai doru al mon alim, mon gi soo waze tena de seme ,min kila wai gi yegif fi bab mon gi akikisha minsub jede yala de kulu rua ,ai gi awun sei sei de fi kariya tena, eh ,wede doru kebir mon gi timiza fi gai fi sika in jede eh, ma aruf jiran taki de kaman yala de gi rua na ma le, wede awun fi taalim te usra, eh fi kariya tena, wede ya doru ab wazazi gi alab fi kariya in, ma ana kaman sawa, ai wa

Moyo al waskan ma gi sababisha cholera barau, gi sababisha ayan barau barau kalam moyo al waskan gi kun fogo dudu te ayana barau barau al gi jib cholera, al gi jib bilharzia ma ayana tanin barau barau kul

Gi kun kwes hafidhi Milla kan gi kutu fi amal

Uwo wai min teriga al kefif zaidi zaidi Wu rakhis azol agder ligo gurush to fi gwam bila mashakil illa mushkila to wai Al ana bi askutu mo maa, youm Al shabaka kan bi Kun how au ita fi mahal Al anas de maa.

Alama al gi weri je gal ajol dom fogo ita sia, dakt ta dom foo te foo zaidi, ya ajol kan ayan ayan ta sickle cell ,ah ma ,cancer ta dom, ya gi weri je gal azol de hal to ma kwesi, kaman kan ita ain ajol de ena to gi ja abiya.

Akili ne gi logo sia sia ne gi hafidh maf

Ah ishal gi amsuku yal bada kan omon alab fi bakan wasakan ma ,kalam yala ma ma gi uh kun ma, ma ishtimam ta kasul ida, ndyo namna al uwo alab, kan uwo logo sokol te akulu, bes uwo abidu akul bila kasul ida, ya aju kede gi famisha omon zaidi fi kalam ta kasul ida

Nam, ana endi hamu ta alim tarabiya barau barau, je ta muganda, musoga kalam ne gi ishi momon mahal wai, ana bikun ma hamu zaidi, kaman ana aju zaidi kede ana aruf tarabiya ta omon barau barau

Akil al ana gi akulu, ana gi akul luguma me mula bamia, mula layu, ya ana gi akul akili al ana gi akul kwesi, luguma me bamia me, layu korofo gwanda, de ya akil al ana gi asuma an gi ligo fogo vitamins al an gi kun afiya tai kwesi ,kisira, ah luguma sasi, de ya akil al ana gi akul an gi asuma afiya tai fi kwesi

Usra yaa gaalim ummah

Hakika je gal werim ta sudur fi hattar ama fi batal aju kede ajol rua fi mustashtfa kede kashifu scan ma diktar kede checki ma kede uwo weri je gal gi Kalam batal min jua fi sudur de, misan ayan te sudur nare kutu ne nusuwan shida kebir

Ana ma safiri fi bele baraubarau besi safari tai de fi jua Uganda ini fi district bb ata bu bunutu kamsa ma minjua Uganda ini ana ma tala bara ta bele ila wakati al ina ja tala na na rua fi Sudan lakin rua al ina jere min bele inii ina rua fi Sudan de ya ana bikelem de ya tala ab ana tala.

Ana fi ustu youm ana gi istamil simu akhdhar min ishirin marat, yaw, min gi tala fi teriga yatu al ana gi istamil mo, bada tanin ana gi istamil zaidi fi shabaka ta lobu ma tan

Ana gi soo kidima fi saa sitta, baada de ana gi agara Quran ma swala.

Usura kulu al agara mara ketiri umon gi kun anas al muku ta umon fadi. Amma anas al mma agara, muku to umon gi kun marobutu. Ya fi jede anas tayi kulu umonagara, fikira to umon geeru fi ayin gali umon gi raba umma.

Kun bila kidima fii, umma gi jib ita harami, te kan endi kidima ma, gi kutu te gi kunu nyangara me akwana, te gi aju bes kul ,te gi aju har har me akwana, de ya kun bila kidima fi umma

Taalim gi awun ma kalama milani fi gildu te binadum Naman te doriya ma namna te aruf ajol taalim gi awun

Kasul ida fi ina umma ta nubi kwesi zaidi kalam Nubi kan gi rua, gi seli fi youm mara kamsa, gi kasul ida mara kamsa fi youm, kaman kila kan na gi rua akul na gi kasul ida, kaman kan na tala fi baitul khala na gi kasul ida, ya gi hafidh ina min ayan barau barau

Wakti ta harag ana hibu agara Quran

Akil tayi Al asli luguma, lugumaa yala baga luguma wedede kan kalbatu luguma degi leserif ma degi gwanda ya akili tayi Al asil me gurusa ana gi seb jede maa Mula toumon ya lam maabisi wede aboso yala kutu faga keima wedede ya seme naana ana gi akulu kan ana geeru chapati kan ana geeru Michele lakin Michele de aju mula

Hafidh mila ta usra tayi zayidi. Ana rakis fi taalim tenna ta diini ta islam, kutu kede ana hafidh mila tayi, aaa, dukur taalim tenna ta duniya kaman zidisha fogo.

Ina agder soo jede fi teriga barau barau wai ina kulu kan gibi limu ida je gal fi kila youm ne gi endis zaman te nadafa wu kila youm negi ain jegal ina gi alim anas teriga te stamil mustura wu kaman teriga ta kun gal mustura nagi ain fogo nedif

Yal hibu libu ta kura, libu ta dusu ma wadin